لما شاف نفسه بحجم صغير انصدم. وحس بالخوف لانه كان محتاج لاغراض كبيرة مثل عصاة سحرية وهو يتزوج. بدأ يكتشف عالمه من منظور جديد. كل شيء صار ضخم من الحشرات لاشياء حوله. وبعد فترة قرر انه يستغلها الموقف يتعلم اشياء جديدة صغيرة متل الفراشات وبدأ يتعلم من حكمتهم في النهاية. استخدم سحرها عشان يرجع لحجمه الطبيعي بس كيف الدقوف عن التواضع والتقدير للاشياء البسيطة في